Ny bibikely rehefa mifandray amin'izy samy izy an, dia mampiasa ny antsointsika hoe phéromones. Iny phéromone iny an ampiasaindry zareo hi- hikaotiana an'izay izay ho vadiny. Iny koa ampiasaindry zareo an, hanamaritany ny toerana. Dia anatin'izany koa ny hoe rehefa misy loza dia iny ihany koa no ampiasaindry zareo. Dia ankoatra an'izay misy ny ataontsika hoe fambara hita maso, izay indray an <hesitation> > arak- ny eo amin'ny lokon'ny bibikely no tena ahitana an'azy. Misy hoe tena marevaka be ny lokony dia misy dikany iny an, ny sasany indray an takotakona dia ahafahanay mi- mihafina anatin'ny tontolo misy an'azy.